Izy koa tiantegna ho haign'ny za- zaza na hoe zagnakantegna regny igny le hoe fandrahoagna le hagniny maromaro tiantegna ho haigny <hesitation> antegna antegna koa fa le ôhatra hoe mizaha resety regny igny aboaka azy na amy tele na amy telephone aveke amizegny kôfa le mande mividy le raha jiaby ilaigna amle agnamboarana azy regny igny miaraka aminazy antegna ampizahavana tsara hoe ity vidigny e, aveke aminjay kôfa le mahandro azy regny igny miaraka mahandro izy aminazy ake.